Izy io an, misy mahatsara anazy, fa misy koa ny maharatsy azy. Ilay mahatsara azy an, lasa misokatra kokoa ny olona, misokatra kokoa amin'ny firenena hafa, amin'ny fomban'izareo, amin'ny finoan'izareo. Satria tsy mitovy daholo ny fomba fisainan'ny olona miankina amin'ilay firenena izany. Fa <hesitation> misy koa ny maharatsy azy. Amin'ny resaka tontolo iainana indrindra. Lasa mandeha roplanina matetika, mampiasa mamoaka <hesitation> karbona kokoa izany an, dia iny an lasa mamadika ny toetr'andro dia manimba ny tontolo iainana.